Panneau solaire nga kébé sirono ké ni na yinbé gna yankhandi katti dinguiraηa angana panneau solairi nkitta fo yani i ga tini reglateur a na ken branssé ya convertisseur a na ken branssé kou do a na yilandi courant kou do a laga an portable branché néye. a layi frigo ni nbranché néye. a laye fo lampa ni nkoumou tiya, donc panneauηa amana nguébé gnani ay kounthiou sirono.